<hesitation> Turquiape <noise> ñanoi tembiu, kevat kua <noise> tembiupe jeireta carne asada, manti <noise> jaeko jokua pasta rellena, <noise> latmacu jaeko <noise> jokua, pitza ramivae dolma, <noise> jaeko jokuae arroz reeleno <noise> jei supe <noise> retava, merenem <noise> jokuae <noise> jae revuelto de huevo <noise> yae supevae, <noise> jaeramiñovi <noise> nese kua <noise> jae yambofrei yauvae <noise> jaeramiñovi <noise> ñanoi filac <noise> kua oyeapo <noise> aro ndive <noise> jare pasta <noise> ndive, jae jokua tembiu <noise> ñavae jokopevae